Boronicat janë të pasura me antioksidantë, të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e trurit nga stresi oksidativ dhe përmirësojnë komunikimin midis qelizave të trurit, duke ndihmuar në përqendrim më të madh.